हात्तीका झीक्कै झीक्कै बिशेषता हुदा छन् । ति बिशेषाता मध्य सब भन्दा ठुलो बिशेषता त हात्ती यो संसारको सब्बै भन्दा ठुलो जनावर हो भनिखेर चिनिदो छ । त्यसैगरी हात्तती लामो हुदो छ, त्यइका कान घाटी त्यइका सब्बै अंग ठुलाठुला हुदाछन्, त्यस मध्यपन सबभन्दा बिशेषाता जती ठुलो देख्खीदो छ त्यति नै नराम्रो चाहि त्यो हुदैन । जै मान्छेले हात्ती पाल्याका हुदाछन तिनले आफ्ना मालिकको स्याहार सुसार कति झिक्कै गद्दो छ भन्यापछि जो जंगलमा हुदाछन ति हात्तीले चाही झीक्कै नोक्सान पन गर्याका हुदाछन् । अरुको खेतीबाणी सब्बै नास गर्दिदा छन भन्यापछि त्यइको सब भन्दा राणो बिशेषाता भनेको त <hesitation> तिनलाई राम्णी पाल्याका हुन्याले राम्णो गद्दो छ भन्यापछी संसारको सबभन्दा ठुलो जनावर भनिखेर चिनिदो छ हात्ती । त्यो नै सबैभन्दा ठुलो बिशेषाता हो जसो चाहि मुलाई लाग्दो छ ।